Ya, karazamborogno pingoin, satria izy io mananelatra karaha vorogno jiaby. Zegny antony nagnanovagna azy karaha karamborogno avakeo izy koa magnantody karaha vorogno jiaby regny zegny nagnanovagnazy fa hoe karazamborogno ny pingoin.